க்கும் குறைவான பொருட்கள் கொண்ட உணவுகளைத் தேர்ந்தெடுங்கள் மற்றும் தக்காளி, தண்ணீர் அல்லது உப்பு போன்ற உங்களுக்குத் தெரிந்த மற்றும் உங்களுக்குத் தெரிந்த அனைத்தும் உண்மையான உணவு. அல்லது க்கும் மேற்பட்டவை இருந்தால், அவை அனைத்தும் உணவு மசாலாப் பொருட்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். நீங்கள் உச்சரிக்கக்கூடிய அல்லது அடையாளம் காணக்கூடிய பொருட்களுடன் தொகுக்கப்பட்ட உணவுகளை மட்டுமே வாங்கவும் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளைப் போலவே, பழுப்பு அரிசி போன்ற மூலப்பொருள் அல்லது மூலப்பொருள் லேபிளே இல்லாத முழு உணவு. சுத்திகரிக்கப்படாத 5 பொருட்களுக்கு மேல் இல்லாத செய்யப்பட்ட உணவு.